المكان اللي نحب نزوره هو الماتشو بيتشو في بيرو. نحب نكتشف الحضارة القديمة والمعمار الرائع هناك. المناظر الطبيعية تخطف الأنفاس، ونحب نمشي في المسارات ونشوف التاريخ عن قرب. زيدا، التجربة تكون فريدة، ونتمنى نعيش اللحظة ونصور الذكريات. الماتشو بيتشو عنده جاذبية خاصة، وهذا يخلي عندي رغبة كبيرة في زيارته!